Pa trobar-me millor, m'aganaría caminar más y estar menos andalosa, no meter la carga debant de los machos siempre.

L'orache en lo mío lugar habría que estar como l'orache de lo mont en lo Pirineu: muito frío y muita nieu en himbierno; primaveras, bien de agua, aire, y verdes; veranos de muito calor de manyanas y fresco cuando se caye lo sol, y frío de noches y de madrugada; y las santmigaladas, con muita airera... pero ixas estacions ya se'n son perdidas.

Gracias a Dios de momento he buena salut y no so muit aprehensiva. Vo ta lo medico tasament una vez a l'anyo. Y si me noto bella cosa rara, he una ermana enfermera que... si li da la gana me contesta, y si no, me manda a paseo.

De los quefers de casa solo me fa goyo la cocina, cocinar. Todo lo demás me fa muito fastio.

Los hombres fa mas de cient anyos vistiban de calzón. Pantalón por los chenullos, medias, peducos, pealetas y abarcas; camisa, chaleco y chibón; y en lo tozuelo, cachirulo y sombrero de Sástago. Heba que haber bien a... buena garra pa pa que lis cayesen bien las medias y, por supuesto la faixa, rodiando rodiando-lis la cintura y tapando-lis tamién lo la culera, que la empleaban tamién de de faldriquera.

Agora en hibierno me levanto allá a las nueve..., ocho y meya u nueve, sin pont de prisa que dinguno m'encorre. En verano, una miqueta antis, tampoco muito antis, pero... con mas prisa, pa lo triballo, pa atender lo triballo.

En casa nos a- fa muito goyo la verdura así que minchamos de todo, borraza -ja, acelga, vainetas, col, pella, cardo, todo lo que pillamos de lo huerto, puré con patata y zanahoria, puerros...

Se cazaban los mismos que se cazan aora, chabalins, a los de lo lugar lis fa muito goyo cazar lo chabalín, a los cazataires de lo lugar. Pa la becada... compran las batidas bascos y allá que allá agora lis deixan cazar tamién ciervos, que cada vez bi'n ha mas, y bel sarrio.

Como vivimos en un lugar chicorrón y no bi ha pescadería, lo pescau que mas se mincha ye la merluza conchelada. Fresco, lo que mas goyo nos fa ye la dorada, la lubina, y lo millor d'el mundo ye lo abadeixo salau.

Pues agora ya no preixino en brincar por allí enta debant, por allá leixizos; me conformo con poder recorrer-me la peninsula entera: Espanya y Portugal.

La mayor parte se'n ven a estudiar y segunt lo estudio que fagan pues ya, no, no tornan porque no troban aquí lo triballo pa lo que han estudiau. Otros se'n ven porque triballan fuera y porque prefieren vivir en un puesto mas gran. Una pena!

Tecnolochía ninguna, lo que me preocupa ye la tontuna cada vez mas gran que hemos los humanos, y que no nos deixan y no nos educan pa estar criticos y pa no deixar-nos aborregar.

No so muit laminera, pero l'otro día en l'Aínsa con la mía filla que agora triballa allí d'albéitar probé la famosa tarta de queso que agora venden en todos los restaurants, pero allí la fan de gorgonzola, en Casa Sánchez y ostrás, un lujazo.

"Me fa muito goyo lier novela, i so en un club de lectura y nos fan lier de todo, así que no habría... un estilo... preferiu. La famosa novela negra, que tanto se líe agora, me cansa. Si ye bien feita, como la que acabo de lier, que se titula, ""Ollos d'augua"", de lo galego Domingo Villar que se morié pro choven... una novela negra curta y bien escrita, bien. So una fan irremediable d'Isabel Allende y tamién m'he liiu todo lo de Gabriel García Márquez, me flipa. Pero... como digo, con lo club de lectura liemos de todo."

Lo suyo buen humor y la fuerza que ha pa fer-li cara y plantar-li cara a la vida, que li ha tocau muito.

Antis mas cuando la ferramienta yera parti de la mano de l'hombre, pues lo que mas s'empleaba yera prolongacions de los brazos: retabillos, forcas, los chugos, los araus... lugo ya plegueron los trautors, las cosechadoras y las empacadoras.

Tanto como sagrau, no. Pero aquí en la Val d'Echo, puyar-te enta Oza ye... en- dentrar en lo paraíso.

En lo nuestro lugar las casas antis mas se feban de solo piedra, con parets muit recias d'hasta ochenta centimetros y tasament heban cimientos, asinas que... las parets yeran parets de carga... Los pisos s'aposentaban en buenas bigas trabes de madera, tamién lo tellau. Y las las tellas yeran de charco marrón, no yeran pizarra, yeran feitas de charco marrón y cocidas y lo monyo... pa sojetar-las s'apoyaba en las latas. Las latas yeran listonez finos que se clavaban d'una trabeta a l'atra.